Yee tiempo yenuu kuia enero atui inini atui kuina febrero ke tachí ke tachí ne febrero njuankaro, mayu kuumayo kedi kedavuu kukero nda ndanani atunvaru n <hesitation> ru njuru kutuu, lanikeró agosto ndavo ijuanro ndandero nikuitaro njuanro ndandero en chinro tata chinro ndako viyun ndako, njuaru iñi ndavuu agosto ña septiembre, octubre, ndadavo njuan ndavo octubre na emm vee vee yo'ó diciembre, diciembre kakuu niño vee tachi mii njuina andanguoro mii njuina jeña kue jeña uun nduu diciembre na'a iho njuina nio nurdakero njero he nundaru, no iho ndukuiya ndudekuru ihona mii njuina ihona ini ndujana yujeña kue luchi jeña no iho ndukuian tekuru ñunrua.